مصر یو پخوانی کلتور لري چې د نړۍ په کلتور سترې اغیزې لري. د مصر کلتور د فرعوني دورې هنرونو، معماریو او دیني ارزښتونو څخه جوړ شوی دی. د مصر سینما، ادب او موسیقي د دې کلتور برخې دي. د مصر فستیوالونه لکه رمضان او د کعبې زیارت د خلکو په ژوند کې مهم ځای لري.